Kunegga ma segek kunegga maungiom kunegga ma duvaung kunegga ma levavet kunegga ma ngthik pet kunegga ma ngthik pet da segek kunegga ma ngathik pet da aungiom.